Su ja jinida ku ja kakada ku nu itni, nu yujaa, nu yaa, nu yiki, nu ntii, nu ita ñi´ii, nu yuku, nu yujii, nu tavii, nu yuka ni ku jo jinida.